ଧଲାରଂଗ ଵିଷ୍ର ଚୀନତା କରେଂଗୁ ସୁଝ୍ଧତା, ସୋଚ୍ଚତା ଏବଂଗ ପଵିତ୍ରତା ଭାପା ଵଣଵାଵ କର। ଚେହୀ ରଂଗ ମୁଃହା କୁବରାପଵାଦଲ ଏବଂଗ ସୁଝ୍ଧା ଜଡା ଅନସ୍ମରଣା କରାଈ। ଜାଏ ସୁଝ୍ଧତା ଏବଂଗ ସୁଚ୍ଚତା ରେପତିକୋ। ସୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ସଚ୍ଚତା ସଫେଟ ଧଳା ରାଂଗ ମୁହା କୋ <hesitation> ସୁଦ୍ଧତା ଜୋ କହତେ ହୈଂ ଧଳା ମୁହା ବହୁତ ମନୋଂ କୋ ସଂତ୍ଯା କରୀ ଥାଈ। ଧଳା ଜେତୋ ବାଦଲ ଆଉରତର ସବକୋ ପ୍ରଵାଲୀ ଦିଖା ଜାଯତେ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଲଗତେ ହୈ।